Kubakorera ebi barenda hamwe n'okubateekamu ekitiinisa omu kyanga kyaitu

Turabaasa kuyamba abantu abeine ebyetaago omu byanga by'eitu turikubagambirira n'omuno turikuherezayo ebyetaago byabo omu gavumenti n'ebindi ebitongore ebirabaasa kuyamba abantu.

Abakaikuru n'abagurusi barabaasa kuhurira beine omugasho omukyanga kyeitu twaba turahurikiza ebihaburo byaabo kandi nabo tukabakorera ebi bwarikwenda omu bwire.

Ndatunga amatungo nka enkoko, entaama, senkoko, empunu, ente, embuzi na wakame.

Abakazi nibabaasa kuhinga hamwe nan'okuguza omu mabizineesi omu kyanga kyaitu

Ndabanza nashaaba ntakagiire mukitanda.

Abahara bashemereire kuza omu mashomero nk'aboojo okugira nabo bi bagire ekibaayega nyesya baase kugira ekibaagasira eihanga nainga eki baayegasira bo nk'abantu

Ebyokurya nk'ebihimba n'ebitakuri ndaguma ndabyanika aha mushana kugira bitajunda

Niguyamba abantu okwetegyereza ensi oku erikugyenda n'emitwarize ei bashemereire kwetwara.

Orabaasa okwerinda omushwija mumiringo mingi nk'okunyama ahansi y'akatimba k'ensiri kugira ngu ensiri zitakurya.

Niteeka omwonyo omu byokurya byangye ebiteekire kugira ngu bitajunda

Obworo buratuma abaana bataayega, abamwe baashwerwa kare, mbwenu nainga abamwe baaguma mu kibiina kimwe kumara obwire buringwa aha bw'okubura fiizi z'okuza omu kindi kibiina

Okukyendeeza kunywa ahari shukaari kirayamba okureberera ensigo zaawe zikaguma zirigye mpaka bukuru yaawe kandi okukyendeza kunywa sukaari kirakuyamba obutatunga obugwire obu bareeta puresha kandi okukyendeza kunywa sukari kiratuma waguma oyine amagara marungi.

Naaratungireho kunyibira ebintu nainga kushanga omuntu ou nshutami nawe tutaikirizana omu obu omu oku birikutambura

Ni kikuru kunaaba omubiri burizooba, ahabwokuba kirakuyamba kuguma orareebeka gye kandi kirakuyamba obutanuuka.

N'okuguma orabahabura kureeba ngu tibaaza omu kakungu

Abaana b'omu kyanga kyangye barakira kuzaana emizaano nk'ey'okwiruka, okuzaana omupiira gw'ebigyere n'okuzaana omupiira gw'engaro.

Naagwara nimpikirira omushaho ondi haihi kugira ngu ankyebere kandi anjanjabe engwara yoona ei ndabaasa kubaa

Okuba omwebembezi oshemereire okuba n'oyeetegyereza abantu ab'orikutuura nabo b'orikumanya ,okutuura n'abantu omu kyanga kyawe, orikuhurikiriza abantu kandi orikweha ekitiinisa nan'abantu abu orikutuura nabo orikubaha ekitiinisa

Turakozesa intaneti kugamba n'abaantu nk'abaraaba barihare ninga kumanya amakuru agarafa omw'eihanga, obumwe orashanga oraterera nk'abaantu aha whatsapp, mbwenu nk'ebyo.

Ninza ahairwariro naarwara.

Ahabwokuba nibo baraba biine ebi baretenga, nawe aine ebi arabetengaho, mbwenu ashemereire kubahurikiza kugira ngu ahurire enteekateeka zaabo reero abone kubeebemberagye.

Nitwozya tusiimuura, tuteekamu kashenda tufundikira ekamina yaitu nainga ebinaabiro kugira bigume biri ebiyonjo

Emitimbagano ya social mediya eresireho kutuma abasheija n'abakaazi baremwa obw'esigwa kandi yareeta amaka kushanga abazeire batarafa aha baana baabo.

Okushweera omukaazi omwe omu Uganda nikiyamba kuguma ori mu busingye na famire yaawe kandi oburemezi burimu kushweera omukaazi omwe omuri Uganda nikugira ngu emirimo yaawe tekamarwa mubwire.

Ekyokureeberaho abeegi nibakoresa intaneti kugarukamu ebibuuzo ebi abeegyesa baabo barikubasigira ngu bakore n'abandi bantu nibakozesa intaneeti kugira bamanye ebirikufaho omu nsi

Kushwera abakazi barengire ahari babiri n'ekyakabi munonga aha magara gabaswire kandi n'obashwire ahabwokuba kirareetaho obutaikirizana n'omu baana abu barazaara n'omu nkurnkurana yaabo.

Oburemeezi obu naaratungire omu kutambuza zaatakisi na baasi n'okuruha. N'okuruha munonga ahabwokuba omu baasi nibatupakira munonga obura nk'ahu waayehigira, ahu oraaze kuhikira ahu orikuba nooba oine oburuhe bwingi.

Obuhabuzi obu ndabaasa kuha omuzaire aine omutabani ari omu kakungu, ndabasa kumugira ngu agambe na mutabani weeye, mutabani weeye yaarema amugambire ab'akakiiko b'ekyanga bahabure omutabani bamugambire aha bizibu ebiraretwa omukuza omu kakungu

Abeebembezi barabaasa kutunguura eby'obwegyese omu kyaro kyaitu baaguma nibahabura abantu aha migasho y'obwegyese kandi barabaasa kwehayo nk'ekyokureeberaho.

Eibura by'emirimo riratuma abantu baagira obworo rirongyeza ha bworo ritume abaana bataayega, nikwe riratuteganiisa itwe nk'omukyaro kyaitu.

Bashemereire kuza aha famire puraningi nainga bakozese obupiira baaba barikushambana.

Ediini ehindwire emijwarire yaitu ahabw'eshonga, abantu ku barahurira ekigambo kya Ruhanga, bakashoma baiburi, kituma baareeba emijwarire yaabo etashemeire, mbwenu ediini eine eki ekozire kihango omu Uganda.

Ebitebyo biratuma abaana bato baamanya embeera eyaabiire eriho kare, bashube bamanye n'okubarabaasa kwetwaza aha magara gaabo.

Okuha ekitiniisa n'okukwata abaana bakatandika kugebyesa aha micwe mirungi bakyari baato kandi abazeire nabo bakabegyesa nk'oku barayegyese abaana kwetwaza gye n'obutagira emicwe mibi kandi n'okuha bakuru baabo ekitiniisa.

Kugira bataabona obuzibu nainga ... bakyari bato.

Omwebembezi ashemereire kuba aratuura nk'ekyokureeberaho omu mwanya ogu arikwebembera kandi ashemereire okuhisya abantu abarikwebembera obuheereza omu bwire

Nimbanza naahemba esigiri, nkwata omuceeri nguta omu safuriya erimu amaizi, namara mbiteereka aha sigiri kumara endakiika makumi abiiri.

Okuhurikiza hamwe n'okukuratira ebiragiro by'abeebembezi baitu omu kyanga kyaitu ahamwe n'oku n'okuha ekitiinisa bataaahi baitu abe abuturikutuura nabo omu kyanga

Eibura ry'emirimo rireetire kutuma abaana baaza aha kyaro bakashutama bakabura n'eky'okukora. Kandi kyareeta kushanga abaana baagira emicwe mibi abamwe baatandika kwiba abandi baatandika kwita. Kandi kyareetera n'emihondano omu maka kushanga abaana bakugwanira ebintu by'abazire.

abakaazi nibatwara abaana aha ishomero, nibahinga bateeke baguze n'ebintu omu katare

Amaizi gaitu turabaasa kugakuuma omu miringo mingi, nk'okugafundikira gaagaigwire kugira ngu gataataahu obukooko.

Ni kirungi kuhurikiriza abarikutukira enyaka ahabwokuba bo abaingi baraabareebire ebitutakareebire nahabwekyo turaba twine kubahuurikiiza kuba baraabaramanya ekirikwija mu maisho.

Hariimu fene, hariimu emiyeembe, hariimu ebitunda eby'eshagaama.

Amashomo g'eby'emikono nigayamba abantu okumanya entaranta zaabo kandi bakaziteeka omu nkora na nyensya bakaba bakaihamu sente ezaakubaasa kubayambaho kukora ebindi bintu eby'omugasho.

Nyowe ndakira kutagasa nainga obumwe ntarike yaaba eri nk'enyama, oramanya nk'omu biro bikuru naaba nyine enyama nyingi ndagitarika kugira ngu etaajunda.

Omwebembezi ashemereire kweta abantu akabashutamiisa hamwe, akabagambira aha kizibu ekyabaho, kandi ekyo kizibu akakigambaho n'oburingaaniza, kandi akaha n'abantu orusa rw'okwegambaho.

Enjura niyo erikukira kureetaho butandu n'esheenya enju reero abantu babura ah'okutuura bataine n'aky'okurya

Ahabwokuba ekiratuma twayoza emyenda yaitu n'okugira ngu tutaagira endwara ezirareetwa omu burofa

Abaantu abamwe tibarikuhuuriikiza ebi barikubaragirira kukora kandi ebirikubaasa kuba aribyo by'abayamba kandi biri eby'obwengye benda ngu bakore ebyabo ebitarabayambe.

Amashanyarazi kugara bura omu kyaro kyeitu turakoreesa soora.

Naagira eirungu ndaronda ebitabo by'okuba ndashoma kugira bibe bimpugize

Akakungu karabaasa kuteganiisa emishomo y'omwana ahabwokuba akakungu karaba karimu abantu abamwe barareesa kandi abandi baranywa amaagwa kandi omwana yaanywa ari omu ishomero, ebyokwega biramurema ahendere kubi.

Turabaasa kubakunda, turabaasa kuguma turabagaanirira, turabaasa n'oku n'oku bayamba omu birababirbareemerera nk'okubahwera kubeegurira aha bitabo nan'okuguma turazaana nabo omu buteeka burubgi

Nitubaasa kwegyesa abaana baitu okukunda abantu kandi hamwe n'okwakura abantu.

Omu myaka etano y'omumaisho ndereeba ndabaasa kuba ndi omu maka nyine omushaija nyine n'abaana kandi nyine n'abizineesi

Okutashashura emishaara yaaba eikire omu bwire, okutagira okubakunda kubi nan'okubura ahokuraara harungi hayonjire

Abahingi nibabona obura obu obureemezi bw'ebihingwa byabo kufeera omu musirihamwe n'okuribwa ebikooko naba nabariisa batunga oburemeezi bwamatungo gaabo kugwara ebigwara hamwe n'obushuma bw'amatungo gaabo hamwe nan'endwara ezaakureetera amatungo gaabo gaafa.